पाकिस्तान की पाक शैली अपने स्वादिष्ट और विविध व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। जो इसकी सांस्कृतिक परंपराओं और क्षेत्रीय प्रभाव का एक अद्भुत संगम होते हैं। इनमें विभिन्न मसालों, जड़ी-बूटियों और अनोखे पकवानों के तरीके उपयोग किए जाते हैं। जो इसे खास बनाते हैं, जैसे पंजाबी व्यंजन हों, गाओ सिंधी व्यंजन हों, गाओ बलूचिस्तान व्यंजन हों, कराची और शहरी व्यंजन हों। पाकिस्तानी व्यंजनों में मसाले जैसे जीरा हो, धनिया हो, हल्दी हो, गरम मसाला और लाल मिर्च का भरपूर उपयोग किया जाता है। स्वाद में संतुलन बनाए रखने के लिए इनमें इमली, दही और नींबू का प्रयोग आम है। उदाहरण के लिए, लोकप्रिय व्यंजन बिरयानी, निहारी, कड़ाही हों, हलीम, और सीख कबाब होते हैं। अलावा रोटी, पराठा, नान, कुलचा और मुख्य ब्रेड हैं। जैसे उधर चावल ज्यादा खाए जाते हैं। जिसमें बिरयानी शामिल है। बिरयानी के रूप में होते तरह-तरह के चावल बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं।